Rô bòka Belza any ndreky zen̈y, tia mampiasa ndray irô zen̈y <hesitation> manano frity ndreky sôkôlà. De <hesitation> Manano raha gò ana viandy rô. <hesitation> De tia mampiasa labiera kà zen̈y rô zen̈y ten̈a miasa amy ihinanan-drô any.